Da aza ny biby iñy da teña mifampita fahalalaha. Manahaky rajako da mampita amin'ny zañany aby ny raha fihina ohatsy. Da ny fombafombam-piañan-dreo koa ampitañy amy zañany. Mañahaky olom-belo mihitsy zañy raha ahiañy, mampiañatsy ny zañany ny rah fiña aby..